Yo wo kou wo ga ké bé tou banki nkhibaré, bank khalissi takhoundi nokhougnani, golgna nokhou gnani kou do an khalsiηa a nan katta tangana siri nthiri. bawoni angana khalsi ngardé ankopé nokho an diguiraηa, a rayi féyano gnakhé lonaηa wo da wori bank ni gniméni i téli kara, bank nké ké khalssi ntakhoundi nokho gnani, lenki bank a mounafa nguébé gnani, bawoni bank ni ηéyi i ga hadama reme i gan thioumoundini, i na nthioumoundi a na golgna ti khalssi ké, a na anga moula a a na golgna nkité bé débéri, anga moula a na projet bé deberi i nan projeηa i na financé. inda khalssi kinaηa a na golgna téye, angana dougouta, a na sagui baté.